സിധാംതാഡി നിജപാനപണപണാ സതിയാ ബകാ നഈതികതിദാ സംകഇതാ വാതംഡഇ। ആണഡാ വാസതവധദ ജിവനാഡി കിലവരാ സതിയാ പണപണാ സംകടാ ഉണടമലപണം, കിലവരനാ ബാവനഇഗി ഹാണിമലപണം, ഇജാണഡാ അനഗതിയ സമസിയനി സടിഷടി മലപണഡം, കിലവരാ സതയാ സരിയദ രിതിഡം, സംകടാ സംധരബഡം ഭനപണമഁഖയ, അംചാദി പംരണ പരാമാണികതഇ, സദാ സാധിയ വിജാണഡ, നഇതികതഇ, ബഗകാ സഹാണം ഭംതി, ജവബദാരി ഉലല പരാമ ദാണികതഇ താളുന മഃചാ।